hewan yang paling jijik menurut sayo yang pertamo tu kecoak ngapo sangat jijik, ngapo jijik nian kareno kecoak ni nyo tu merayap- rayap apo lagi dio dating nyo dari tempat yang kotor <hesitation> sayo selain jijik dalam artian geli nengok nyo dio tu kotor jorok kan, biaso nyo kan jorok kecoak ni, selain kecoak, tikus jugo geli kan nengok nyo kareno dio kotor, jorok, bauk dan jugo hewan-hewan reptile lah, reptile agak geli kayak ular, ular tu jijik jugo jingok nyo kan, ular ntah cacing, hewan kayak gitu, hewan- hewan yang menggeliat-geliat cam itu lah ular, cacing, kecoak tadi kalau kito ngomong kecoak jijik itu dio biso terbang ngeri pula kito bisa di kejar kecoak gitu kan, lah kotor jijik dak tepat nyo dak bersih iyo dak sehat lah nempel pulak kek gitun pulak kan iyo salah satu yang paling ngeri nengok nyo, jijik pokok nyo.